टरकीचे या देशाचे लोक हंसर छोडसो आवडचो जेवन म्हूणजे केबाब्स। आणि दपलिंग. केबाबां तें भजलेले मास आणि चिकन आणि शिठ मिक्स करून खातात। जो खावपाक लोक देशाक विदेशून येता आणि दपलिंगां पासून तेंका खूप पसंद आसा।